Russia tien una Estoria de locus. La Revolución Russa del mil nuevecientus i dezissieti lo muó tó! Los bolcheviquis, alideraus de Lenin, hondearun al çal Colás II i estituyerun el primel Estau socialista'l mundu. Hue un momentu cravi ena Estoria mundial i muó la política i la economía de Russia pos pa siempri. La Revolución Russa es una custión que deviamus palral más d'ella que quasi que se palra más dela francesa.